E fomba fagnamborany disera mba sy ampy animba gne sirony ohatra hoe hatambatambatry izany ohatra vakazo maromaro, ohatra hoe ledisy, manga, akondro, hatambatambatra zany io f'izy sy asia siramamy.